Le oe rah fandrahoagna môfo ndraiky <hesitation> ny <hesitation> fiasany ai- fiasagny zegny misy karazana hoe dynamozeny ka, efa mandeha automatika igny de rah vô ôhatra oe atsôfotronà akà le môfo de <hesitation> efa <hesitation> karazagny hoe programmer zegny rah ôhatra oe mafana le môfo de miala oazy le <hesitation> le ra mitazogno anle môfo igny zegny ahafantarana hoe izy masaka.